انا العبة الي نحب نلعبها مع صحابي هي لعبة ماريو لعبة- لعبة اليكترونية لعبة ماريو كارت نحب نلعبها مع صحابي هوما كامل يحبوها ويعني هي لعبة حماسية و نضن اي واحد تعجبه